Nnam deɛ ɛyɛ adeɛ bi a, wɔanhwɛ ne yie a ɛsei ntɛm W'ani mmra wo ho so no ne nnam a wɔde asi hɔ no na asei. Ɛno nti, nnam deɛ ne nkwanna no ɛnkyɛrɛ. Nti ho hia yie paa sɛ, wɔpɛ sɛ nnam ɛkyɛrɛ ma wo a, wɔfa kwan ahoroɔ pii so a ɛbɛtumi aboa na afei nnam no akyɛrɛ paa. ɔkwan baako ɛdi kan ne sɛ, wɔbɛhyɛ nnam no ɛwɔ nkyene nsuo mu. Wo de nkyene gu nsuo mu ma nkyene no ɛyɛ dodo boro nsuo no so a, na afei wo de nnam no ahyɛ mu. Wo yɛ no saa a, ɛboa ma nnam no kyɛrɛ. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, ɛyɛ nansa yi abɛɛfo mfidie a aba a, deɛ yɛfrɛ no asukɔtwean adakaa a dodoɔ no a bɔ ne din sɛ 'fridge' no ma no kyɛrɛ. Saa nso na afei nso, yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ, wo de nnam no ɛto gya so. Na afei wɔama nwusie a ɛwɔ gya no mu no afa nnam no ho. Nwusie ɛfa nnam no ho a, ɛtumi yi nneɛma a ɛma nnam no sɛie no nyinaa firi mu Na afei ɛma nnam no ɛtumi ɛkyɛrɛ. Saa ne yɛwɔ baako, sɛ wo noa nnam no ho asi hɔ. Wo noa nnam no si hɔ a, ɛboa ma nnam no ɛkyɛrɛ.